Hampianatsy gn'anako hinday bisikileta da gny fomba hataoko aloha, ah tsotra. Tazomako heky izy aloha amy voalohany, ampenariko ma- miposy gny pedaly igny sy gny mitazo gny guidon igny izy aloha. Zay gn'ampianariko anazy avao heky aloha de tanako izy amizay fotoana zay. De nofa hitako izy miha à l'aise kokoa mitazo guidon raiky, avototsiko tsikelikely guidon, de nofa hitako koa izy à l'aise, mahay gn'équilibre soa mahatazo gn'ainy de avototsiko amizay izy mandeha raiky. De ampindesiko <noise>